الكمبيوتر يتكون من عدة مكونات رئيسية، أول شي عندك وحدة المعالجة المركزية البروسيسور، وهي مثل عقل الكمبيوتر اللي يعالج كل العمليات، بعدين عندك الذاكرة العشوائية الرام اللي تخزن البيانات بشكل مؤقت، عندك القرص الصلب <hesitation> اللي يخزن الملفات والبرامج، وعندك اللوحة الأم المزربورد اللي توصل كل الأجزاء ببعضها، وعندك كرت الشاشة اللي يتعامل مع الرسوم والصور، وأخيرا عندك مزود الطاقة اللي يعطي الكهرباء.